Për të larë rrobat me dorë, zë duke mbushur një lavaman ose një enë me ujë të ngrohtë dhe duke shtuar një detergjent për larjen e rrobave. Zhyt rrobat në ujë dhe lëre të qëndrojnë për rreth 10-15 minuta. Pastaj, fërko me kujdes zonat e ndotura, shpëla me ujë të pastër dhe shtrydhi mirë për të hequr ujin e tepërt. Shtrij rrobat për t'u tharë në ajër.